ཁེལ་བདེ་ང་ལོ་ཐུམ་རིང་ཀམ་ཐ་ཐུམ་ཆུང་ཏ་ན་ང་ལོ་འོ་དི་ངེ་ནང་ལོ་ང་ལོ་ཅི་དམ་ཁ་སྐྱབས་ལབ་ན་ང་ལོ་ཐུམ་རིང་ཀམ་མཁན་སེར་དམ་ཁ་སྐྱབས་བཤད། ཁན་བྱ་སེན་ནག་ཅ་ཐུམ་རིང་ཀམ་ཐོད་དི་ཁ་ན་ཡང་གཡུ་ཤུ་ཨིན་པེར་ན་མེ་གསམ་བོ་ཆོམ་པོའི་བསྟན་ཁ་ངག་ཅ་གཡུ་ཤུང་ཨིན། པུམ་ཏི་ཅི་དགའ་མེན་བར་དི་མལེ་དུ་གཅོ་བསྟན་དཀན་སྤུ་ལེ་མེ་བཀྲུན ་ཅུན་པོ་འོང་བཅོད་ཡངས་གཡུ་ལོ་ཐུམ་རིང་ཀམ་ཐ་དམ་ཁ་སྐྱབས་ལབ་ཨན་སྨད་ཅུ།